How to make a cup of tea? Ay yah tea pah na something hard to fix you should jeh get your ingredient neh ley way how you want nay la ley way how you way fix it first of all you need boiling water yeah you need hot water la hot water can fix ley tea you get your tea bag, you get your hot water, you get your sugar you want put milk in side you put milk in side when you na want put milk in side you na put milk in side but first of all you need your hot boiling water becor la ley hot water will may ley tea to desolve and come outside to get ley taste wor you want you fix your hot water you get your cup or your glass you put water into ley glass or cup then you put ley tea into a to dilute when ley tea in ley glass ley heat from ley water will make ley tea to dilute to certain lewo ley amount lor sugar you want put inside you put ley the ley amount lor milk you want put inside you put ley the then you stir a gradually to mix it together to get ley taste you want Tea pah na hard thing to fix jeh get your hot water your cup your spoon you put ley amount nor water you can drink in ley cup you put your tea bag inside a once la tea sit down small inside la cup a will dilute then you add your sugar your milk or whatsoever you want put there some people can put lime and all in their tea depending on ley taste you want get la way how I think you can fix tea, tea pah na hard thing to fix you only need your hot water la all.